Ujun ndame lianda nandiu landa ndame yo'o ndikini ndame ndiu ho ndi'ó, kenekañun ndekachete ndame cabron landa iho ni ndame yeun jun yene manejar ne televición, muy sencillo tulachí vaniga celular ngadeyo kene kada comparar ndo, ndundu landa landa kondo kada manejar celular tendanadio esperto llene nguenuu landa nguu ndivano kachinuu, enuña canal na canal ende kundeuun, kachi nguadada keno'o o uu kinde guacheno onlanda tejíni ningua kulanda oyiini nguena ngunanda ino'oi nono'o.